Mi buran yidugo mi janga deftere dow dabbaji. ngam goddo beddan andaal dow dabbaji, andan dume dabbaji yidi nyamugo be babal di yidi jodugo.